Menurukku iyaq, iye onro ajjamangengnge magello e, pasti nafoji tauwede, pasti deq- deqna ceccereng bosna. Deqna- deqna bela fole bolana. Iyamitu nafojide. Dikaga lo- lo nafegoq ero deisurengnge. Jaji makkororo sedding, iyero ku bangsa ajjamangengnge iye maggello.